والله أنا جيد في السباحة، بس ما أدري إذا أظل طافي وفي عاصفة، ما جربت من قبل، بس أحب السباحة، وعندي خلفية زينة، وأعرف أطفو على الموي، وأعرف اسوي باك وفرونت ومستوايا جيد.